टेलिफोन में आपकी केलिकुलेटर में कोई साक बटन रहे हैं। तेरें तो साक काई बटन नहीं रहे हैं। एक काई ऐसा चुबीश में काई ठार रहे हैं। धोड़े धोड़े काई गुला लाग रहे हैं। तेरें में कोई दी आबाज आवे हैं। जो नंबर आपने डाइल करते हैं। तीना नंबर पर अपने फ़ोन लाग रहे हैं। यह जदातर शहर में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। गहर माथी इस्तेमाल करें बाहर नहीं ले जाएं। तेलिफोन तीना काई कांटा तक ले जाएं। एक वायर लाग रहे हैं। तीना काई कांटा तक ले जाएं। जो नंबर देर होई तेलिफोन लाग जाएं।